To mi fiɗta sollaare nden to, to mi fiɗɗi sollaare nden, sey mi heɓa darorki, sey mi heɓa limsa joornga, nga walaa njiyam, mi wogga. So mi fuyta mi heɓa ngan njiyam, mi wogga, mi ittida tuundi ndi.